Bimët nuk nijn asni dhimje se nuk kanë tru për me çu sinjale, nuk kanë receptorë e as nerva qysh kanë njerzit edhe qysh ka bota shtazore. Po disa bimë, kur ti pren aty te bishti ose te dega, e kanë aftsi që ju ndihmon me u rritë prapë